אפשר וואלט איך זיי ביידע גערופן צי מיין הויז און געזאגט- און נאכדעם וואלט איך זיי געלאזט דארטן אליין און ארויסגעוואקט אדער געגאנגען אין א רעסטוראונט און געזאגט די זאל קומען און די זאל קומען און זיי וואלטן זיך צאמגעזעצט און כ'וואלט אוועקגעוואקט, אדער קען איך זיי סתם אינטראדוסן.